Leydi Etopiya, ko wiyeete Habasha e naneeno ɓe ɗon e caaka Afrik, yimɓe leydi ndin ɓe ngodi rewɓe, rewɓe ɓe natata nder coggu kasuwanci. Ngam ɓe ngodi rewɓe woɗɓe jutuɓe